Ra mani ni rxunias na ra chitas ra, este path béez gá na pat béez ni, este zë’ ra xilá ni liebres, pat blian-blian lá rama este chira ni ná maru lentias ná ra caracol gy, tortug gá za gy, per ra ní gá zi riunbé.